Wallahi inunda noghi da kori nda uzhina labta da jaŋa ɗughwana. A' kwara-kwara dadambuŋ-jaŋa na nede haska duniya. Jaŋa na nede haska duniya. Jaŋa na neɗe da magata ka da vra ta ka gula. A vita kol jaŋa, jaɗe ɗughwana duniya fake-fake, duniya ngane vita ha jaɗu wo ha da guluk muvanu wo neɗe korna uzhinha eh cuhura ta kini munvana, mbaɗa weɗ t jaŋa, "jaŋa" jaŋa neɗe da noɗ da sənen ta ka da-da lata ka mham, da lataka gwamna govna luwa, da lafaka ciyaman, da lafaka dokto, komishina, jaŋe vita lefka t jano wo, haka da koru, mham ma alhamdulillah, so uzhinha ne ɗe korina lamuŋ a' vita kol jaŋa ka kegh da vinda ka gwaɗi, kegh ha gwaɗa vindu wo, ha gwaɗa sənentat nunda sənənku a' iya nuwe maka cughurata muŋ vana kaha uzhinha heɗika lebtaka jaŋa wo ne da monka jaŋa ɗughwana kowe aŋ duniya t nehka Sasna haŋ na jaŋa na neɗe da gun haŋa undu, jaŋa neɗe dagun kərga undu, jaŋa neɗe da mararta wateva kərhaɗa, aŋa dzebka na da nəgh səninta inu nda sənənku, jəŋa nede da klenta dzeba luwunda sənənka na dzebku, "jaŋa" nede inna mogo ŋ duniya. Jaŋa dadamba? Jaŋa duniya nede inna mogo, vita dzebku da jaŋa na eh kwaranta kana jaŋa na eh kwaranta kana jaŋa doniye dzeb ŋane hakun da zlavatu. Kəlef kənitjaŋa dadmuŋ, ŋ səɗoko kəlef keni t jaŋa duniya, t hoho kɗaw munvaya bewna "ah" klef kini t jaŋa duniya, klef kini t jaŋa nasara, ŋ səɗoko go ma kəni kəlft jaŋa dadamuŋ, vita gwat gwa keni hesha na gu makini da sənənta kəni na nida sənin kəni da sənkəni haŋ keni Da gluku kraŋa həni da gluku duk inu nda da munkini iŋ duniya da magu. Neɗe da marastal kahini wativa dzaha t nən inunda sənin ku. Lamuŋ uzhina lamuŋ, nede t kori t kahini cuhurata mahga mun vana kərhaɗuwo mbaɗa weɗe t jaŋa. Yagha ana kwari gwaɗa hədeka t kaghni ba. Undu nda kol lefta t jaŋa, sasəna kəni inu nda da fara vatu, vita lfka t jaŋa wo kəɗəw da lafə k ghilli. Ghilli? "Ina" ina undu ghilli dzebka ndər viɗi re, luma-luma. Da ɗobka luwa undu luma-luma na gu maɗ ghilla ina undu kabga labka t jaŋa wo, sənənka vinda wo sənin ka ma no <hesitation> səninka vindawo sənenka ina wo, ha undu nda da kor na shewa, uzhanka mene, shew a maga sləna ahdəna vita lfkini t jaŋa wo vita gaf gla ka. neda mog ka ha inna mogu, seh sa ssasa-sa sasa ssa-se da mug keni, sasassa-sa ne inna sasa ssa-si Dzebka da klefta li wiwi da sasassa-sa ka. P li kwaidin, <hesitation> benellin kor haŋ na ŋa nu makeni, nane vita uzhana heɗeka, tun heɗe ka ɗe labta t jaŋah wo. neɗe innu nda da fara vata nda neɗe vita gaf gla ɗe, ka gina, laftaka t jaŋa wo da lf ka ghilli sasassa-sa, mmi neɗe slnagha ha a labka t dzebɗ lebra dan lebra mog na lebra moga maka moga moga makna ŋ hankal ŋ hankal ŋ hankal ŋ dzebka dzebka ŋ hankal. Ka juwa nəhenta ka na lala ka k melha. Vita lalaka t melha na, ha mbruka mug slnou vita ha mbruka t slna wo, ne da mun ka guleŋ. Amma vita lalaka t jaŋa, vita ka kɗa ka ko mog ka slna, mog ka slna, mog ka slna, gu mak lalaka t melha na, har k ɗakana ma gula luwa, gula luwa haka koɓaha da vlɗata mahaŋ. Sasən na ina da zaɗ ka t ɗafa nda ime nda kəre, haka haka t kəɗu. Neɗe ɗughwa nuka dzaha t jaga vita lafku Duk ina ina nda da mog ka ŋ doniya na ha undu nda marastu. Dadamuŋe kor na awa psa t jaŋa, vita dzava-dzava ka t jaŋa da dzovka t ilmi, vita dzava-dzava kini na da marasta watva kərhada vita maras-maral t watəva kərhaɗana dadamuŋe kwara vita dzara-dzara ka t jaŋa djava-dzava ka t illimi, wativa da gunu, vita gwaguna t wativa, da nəhentaka haske, vita nanəhaka da dzov ka t slna mogo, a dada muŋe kor na vita lalaka t jaŋa dzava-dzava ka t ilimi, ko nuwe mog ka haka ɗa zluv da ha <hesitation> da vrat ka aləŋ undu nda kol inu nda mogu. Da dzov ka koɓo, da dzov ka ina mogo undən bogahini ma, "a" und na gradiya ha illimi, ha jaŋa, kone faravataŋ boga hini "a" mbaɗa wede da vla mene neɗe haha jari ni, dzava-dzava t illimi ŋ jaŋa <hesitation> sasəna inu nda ko gwaɗa vindu ma, ko nuwe faravata ŋ boga həni a' mbaɗa weɗe da vla mene, menna sasəna vinda, da vinda ɗa t innu nda ɗughwana, da vinda ɗa ta inunda ɗughwana, nanə sasəna t sasəna t vinda zlav dadamuŋ wo ne da faravati Səma undu nda dzabu sasəna haŋna kah səna inu, sasass be slna huwo, hille sna slnaha, se ɗob t mihaha neɗe slnaha unde ɗobt mihaha golna haha kuza hre haha kuza kre. Vita lale ka ta ŋa, dzara-da ka t illimi naŋni aŋa nu mak ɗob t mihai, haka ɗob mihahu, da dzovne koɓaha da dzor ka mara kwa, go mak makwaɗa, ga mak da lwuma keɗa kukəɗa gwaɗa. Ha gwaɗa ɗob mihatu mm unɗu naa helupta t ŋaŋ na ina kada da faravata nda neɗe inna kada. Dadamuŋ ma kwara kwara ŋ kuraniyini, vita lafta ka jaŋ wo, kagh kəm kukəɗa gwaɗaha vita laftaka jaŋ wo kakeghe da mon ka sallah. kakeh da dzug ka sallah. Gwaɗa vinda bewo s dzug sallah kakeh da dzovka. Agi na lamuŋ, tuŋ uzhaŋa heɗeko eh zlavantaka na seh gafgla yo, tuŋ heɗeka apsa eh cuhurata keni mbaɗa weɗ daŋ jaŋa da dzor keni ilimi, vita dzava-dzava keni t illimi na daguna ta watərahini vita gwagunal t watər na, da lata kəni unda gula